Sochlarni o'rashni bilaman. Sochlarni ro'mol orqali o'rash mumkin va hozirda bu judayam ommabop stilga kirgan, odamlar sochlarini yashirib yurishga odatlanishgan. Va yana qiz bolalar to'ylaridan keyin ro'mol o'rashga juda odatlanishadi. Chunki bu ularning kelinlik vazifasindan biri desam adashmagan bo'laman.